أنا قبل كنتو كلش أخاف من البغد، حتى من كنتو افوت اسبح، كنتو الماي يكون اكثغ من درجة الدافي ، يعني حاغ ،واذا شوية بغد كبل اغجف وما أتحمل ،فشفتو فيديوات مال فوائد الدوش البارد ، وواجهتو الخوف مالتي وتحديتو نفسي وفتو عالدوش البيغد أول مرة بحياتي - فكانت لحظة قوة بالنسبة إلي